Caran laku nuru hitu kut nganeng awet ngaceng laku na eta mai lobo api ngaceng kole na bone mai kulkas ngaceng kole na one mata leso tara ne ngitun laku panden kut neka lawer nuru hitu tara ngoon laku na beta mai lobo api na one kulkas na one mata leso kut diia eme ngo kole ai ngaceng kole nuru hitu teneng ngace kole goreng i komen pisa leso kat goreng nuru hitu tamal poli parin agu tamal na beta mai nuru apin bo poli hitu ga enakkole nuru hitu tapa lite nuru hitu polo hitu ga pareng agu ngurus poli hitu ga ngaceng kole hitu bo ngaceng kole tapa hang agu apa hang agu hang kolang, biasan kole nuru tapa hitu manga one setiap manga acara manga acara kumpul kope ko acara reing hang nitu biasan manga nuru tapa situ te kole hanang one acara kumpul kope hitu bo ngaceng kole ite eme pas ngoeng hang nuru tingal tapa ket nuru hitu.